Yero iyyaq wissengnge adaq istiadaq na akki indonesia <hesitation> akko kabupaten wajo ro lo wissengnge mappaddendang yepa mappaddendang tawwe biasa narekko purai massangki ase purana matu massangki ase makkibbuaq acara-acara mappaddendang na sibawa tradisi uniq na biasa ko kampokku ro <hesitation> narekko mat- narekko tassitaung biasa itu tetteq i makkibbuaq acara-acara budaya di malam hari mappada akko makkelong-kelongngi <hesitation> sipulung manenni biasa pakkampongnge lao ri tengngana lapangangnge manontong